رياضة رفع الأوزان صراحة, مرة صعبة, ما بعرف أتوازن, <hesitation> ما بعرف أتحمل إني أشيل الأوزان الثقيلة, بحس بألم, أعصاب إيدي شوي ضعيفة, فعشان كدا ما بقدر أشيل الأوزان صراحة, بس يعني هذا, أعتقد هاي بس الرياضة الصعبة معاي.